சர்க்கரை உற்பத்தி முதன்மையாக கரும்பு அல்லது சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கிலிருந்து சுக்ரோஸைப் பிரித்தெடுப்பதை உள்ளடக்குகிறது. எளிமைப்படுத்தப்பட்ட கண்ணோட்டம் இங்கே. அறுவடை கரும்புத் தண்டுகள் அல்லது சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு வயல்களில் இருந்து அறுவடை செய்யப்படுகிறது. பிரித்தெடுத்தல். கரும்பு சாறு எடுக்க தண்டுகள் நசுக்கப்படுகின்றன. சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு: பீட்ரூட் கழுவி வெட்டப்பட்டு, சாறு எடுக்கப்படுகிறது.